ټیم نو ستاسو په رکم وي. یو تر بل ښه یاست. د ټوله ټیم روحیه لوړه ده او داسي معلومیږي چې که خدای نکرده یو په مشکل کي سو، د یو لاس پر ځای به درې لاسه در غځیږي تر څو د مشکل څخه مو وباسي. ستاسو د ټیم د بریالیتوب راز هم ستاسو په اتفاق او روحیه کي دی. تاسو ته به نور خلک ګوته په غاښ وي او ستاسو مثالونه به ورکوي. دغسي ادامه ورکړئ او دغه روحیه لوړه و ساتئ.